Patsan kes yha en, nom. Vets upa yoso atoto pe yui ge kaovo ar no tete yoana. Tete amoto ge, vere yasasa. Ta o bero yui kakas. Ta en mia ge oyik va kiukiu vets nom pa toto pe kaovo ge yuui oyia tsakita kiukiu na tsoe ka buar ko kiukiu na tete akuk na. Tsoe ka buar ko kiukiu na. Pava kes vere en sasana. Tao o hebam vui. Ge o kaovo kakas ka ta emia. Teto vere vere vasasa en sanana. Va uvui vasasa ge va u kaovo vasasa. Ma kain toto kora voro upas ean tsa u nom e te vui va upas ge kaovo ean tsa vegts a toto pati varah ta. Baim a op o manin pati varan ta. Ge vovore ka ta buar mukai. Ean tsa op a toto kaovo ge vui varan ta buar. Pa vaveke vasasa kita kikui na ge vaveto vore tsuk a mati Kain kauvo kora voro ki ta upas, wi voro ki ta upas tsa op a kauvo voro kikiu, tsa na en mosina, varona, na en tenekiu, ge pupui ar mar, vayiu aran, na en tenekiu pang gan, nemba ma ar, pahuna, kokou, mu ge tavia ka ta amuar. Mene wi, eyian tsa vets tsutsuk nom a ti va kikiu varona, ti va tete amoto, ki ta verevere va sasa, ge ti va pe vekes ganga. Mukai ma kain ti kora, toto pior ki ta tombin nor. Eyian tsi vets nom a ti, varan vets nom ti, ka vets nom ar no verevere wana, kikiu wana. Tiva kakaus ka baim ma komana ituei ambuar.